Men uchun ideal tug'ilgan kun bu oila davrasida va eng yaqin insonlar bilan o'tkazilgan tug'ilgan kundir. Ular bilan noodatiy hech qachon bormagan restoran yoki kafega borib o'yin-kulgi qilib ulardan <hesitation> kichik sovg'alarni qabul qilgan bo'lardim.